Qurg'oqchilik paytida- dehqon bo'lsam - qurg'oqchilik paytida ekinlarimni nima qilib bo'lsa ham himoya qilgan bo'lar edim. <hesitation> Ichimlik - o'zlarimizni - ichimlik suvidan oz-oz sug'orib turgan bo'lar edim.